المشاركا في التصويت في الانتخابات مهما برشا, على خاطر هيا طريقا للمواطن باش يختار بيها شكون يمثله ويساهم في رسم مستقبل لبلاد, كيف الناس تصوت يكون عندهم دور مباشر لاختيار الحكوما والقرارات اللي تأثر على حياتهم اليوميا, سواءً كانت في الاقتصاد, وإلا في التعليم, وإلا في الصحا, وغيره, التصويت هوا فرصا باش يعبر بيها المواطن على رأيه, ويبدل بيها الواقع.